lok þáttarins í þeim dagskrárlið sem ég nefni bækur og staðir ætlum við að fjalla um tvær stórbrotnar og stórmerkilegar

konur Þorbjörgu Sveinsdóttur og Ólafíu Jóhannsdóttur sem bjuggu við Skólavörðustíginn hérna einu sinni við fjöllum um stórkostlega útgáfu á Eddukvæðunum á ensku leðurbundna frá í London við ætlum að segja frá landnámi í Kópavogi hvernig Kópavogur byggðist þarna upp á grýttum hálsum þar sem enginn hafði

byggð en þetta gerðist í kreppunni og saga Kópavogs liggur kannski dálítið óbætt hjá garði en hún er merkileg á sinn hátt svo heyrum við í skáldinu Eyþóri Árnasyni sem ætlar að flytja okkur ljóð um ja Skúla fógeta þó aðallega kannski styttuna af Skúla fógeta við byrjum

á Sunnu Dís Másdóttur og Þorgeiri Tryggvasyni velkomin þrjár bækur það er ekkert ofboðslega mikið að koma út af bókum þessa dagana það verður bara að segjast alveg eins og er svona pínulítil ládeyða í þessu

á þessum síðustu vetrarmánuðum en hér er íslensk skáldsaga þó nýkomin út Móðurhugur eftir Kára Tulinius þetta er þetta er ekki löng bók en

það er rosalega margt undir í þessu verki þó það sé ekki lengra það er þrískipt það er fyrst og fremst saga Ingu ungrar íslenskrar konu sem er í námi í Bandaríkjunum saga

sem hún verður mjög ástfangin af þau hafa þekkst lengi á netinu og svo er þetta bara ást við fyrstu sýn og hamagangur og læti þegar þau hittast frá hennar hálfu frá hennar hálfu hann ekki þær tilfinningar nei sem að hrindir af stað þarna atburðarás sem lýkur þannig og ég er ekkert að kjafta frá neinu af því það kemur fram alveg strax á fyrstu síðu að Inga reynir að fyrirfara sér með þeim afleiðingum að að mamma hennar

kemur síðan til Bandaríkjanna og þarf að taka þá ákvörðun að taka vélarnar sem halda henni á lífi úr sambandi þriðji og síðasti hlutinn er í rauninni hennar frásögn þar sem hún er í rauninni að reyna að særa dóttur sína aftur til lífsins eða búa henni einhvers konar framhaldslíf byggja henni grafhýsi úr verk þetta gerist í Bandaríkjunum

á austurströnd Bandaríkjanna og svo inni í landi í fjallar ofsalega mikið um sjálfið og hvernig það birtist abel hefur náttúrulega gengið í gegnum mikið ferðalag þar sem hann er fæddur Jenny Bell og verður

Inga er sömuleiðis í þessum pælingum hennar hluti í bókinni er sko vefdagbók eða blogg sem hún er síðan sjálf búin að

niður og stroka allt út nema það sem fjallar um þannig að þetta snýst rosalega mikið um söguna og og hver segir hana og hver birtist okkur í henni og framhaldslíf okkar í í texta og hugarheimi annars fólks og svolítið

sem maður getur tekið sér með því að endurskapa fólk í í texta

svona hugmyndalega mjög ríkt mögulega vantar nú svolítið upp á að þetta svona snerti við manni

finnst manni af því þarna er ofboðslega margt verið að skoða það er verið að skoða þessa texta þessa stöðu okkar gagnvart textanum og framhaldslíf í textum þetta er sennilega fyrsta skáldsagan alla vega sem ég man eftir þar sem persónufornafnið okkar fornafn eins og sænskan notar

sem er þá hvorki hann né hún hán já einmitt eru svona í umræðunni ofsalega mikið af hugmyndum í samtímanum

eða svona áhugaverð skáldsaga þó að bókin sé forvitnileg og ekki bara úr samtímanum

er allur forngríski og rómverski heimurinn undir líka sem þau stúdera og mikið verið að velta upp mýtum og

og maður hefur á tilfinningunni að þetta sé einhvers konar hluti í því þar sem er verið að reyna að skýra heiminn og ná tökum á heiminum með sögum og svona er rosalega stórt og mikið á ekki fleiri blaðsíðum ég held að ég geti tekið undir þetta með Þorgeiri að miðað við hvað er rosalega margt og stórt þá kannski svona hreyfir þetta ekki alveg við hjartanu alltaf það er meira kannski hugurinn sem er á á flakki þarna þetta er mjög sérkennileg bók hún er

þýðingu ugga Jónssonar sem er

bækur og gerir það mjög vel hún á sér þessa undarlegu sögu að það var maður sem heitir John Kennedy

hún fékkst ekki útgefin og hann fyrirfór sér en mamma hans fór á milli útgefenda til að koma bókinni á framfæri hún kom út þegar ég var ungur maður og var algjör sprengja hún sprakk inn í

sem bara fyndnasta bók sem maður lá og las þessa bók

og öskraði úr hlátri en um leið fannst manni hræðilega sorglegt að þessi maður skyldi vera dáinn því að hann myndi þá ekki skrifa fleiri bækur en þetta er sem sagt eða fyrra verk hans af

heldur gefin út meðan hann lifði það er með algjörum ólíkindum að þetta sé bók eftir sextán ára gamlan auk þess er ekki maður hefði ímyndað sér að sextán ára gamall maður hefði bara sótt einhvern veginn inn í sjálfan sig og skrifað einhvern veginn um sig í líkingu við hann þarna erum við með mann af lægstu stigum í mjög nöturlegum uppvexti þar sem hann stendur svolítið í skjóli af frænku sinni sem er jafnframt það svona birtir aðeins

nöturleg bók en algjört afrek af sextán ára barni að skrifa að mæla gegn því að fólk með skáldadrauma þetta er eiginlega óþægilegt þetta var mjög þó hún sé tregafull og angurvær og allt það þá er þetta samt mjög hún kemur hérna á íslensku svona seint og um síðir og finnst ykkur hún eiga erindi já

það er náttúrulega þetta element að vera skrifuð af svona ungum manni þetta er auðvitað heimur sem maður þekkir illa og honum er frábærlega vel lýst á svona mjög hlutlægan og jarðbundinn og svona blátt áfram hátt af miklu ótrúlegu valdi yfir því

segja sögu á þennan hátt hún er þýdd af Katrínu Harðardóttur gefin út af litlu forlagi ekki svo litlu gefin út af Sölku sem er forlag sem hefur verið til lengi en

segir af þorpi í Argentínu á tímum herstjórnarinnar framan af heldur maður að þetta sé að fara að vera einhver absúrd

hættir allt í einu að stoppa rútan sem á að flytja fólk til og frá þorpinu stoppar ekki eitt kvöldið og keyrir bara alltaf áfram þorpsbúar safnast saman og horfa á eftir henni og enginn skilur neitt og svo fer að koma einhver svona mynd á þetta lögreglustjórinn hefur látið festa niðri til þess að loka enn frekar fyrir umferð og það er leitað að pari

aðeins skýrari mynd af því hvað það er sem er í gangi þarna er líka sem mér finnst eiginlega í þessu er er saga af lögfræðingnum Ponse og konunni hans Mörtu sem búa þarna í þessu þorpi og þeirra svona persónulega saga búa þarna í þessu þorpi og þeirra svona persónulega saga þessa kúgun og þessa þessa svona kúgun sem allir taka þátt í án þess að beinlínis taka þátt í henni leiða hana hjá sér og og hugsa sem svo að ef það er verið að leita að einhverjum þá hefur hann gert eitthvað af sér svo bara klárast þetta og það kemur manni svolítið á óvart maður átti

að þetta væri einhvers konar Kafka saga þar sem þetta lokaða ástand mundi vara út bókina en svo kemur bara lausn eða þannig í þessari frekar stuttu

þetta svona ég veit það ekki

á bókarkápu að þetta sé verðlaunuð og rómuð bók hún hreyfði nú ekkert rosalega mikið við mér mér finnst ég hafa séð og lesið meira krassandi hluti um þetta sama viðfangsefni já mér fannst hún

alveg ágæt ég segi ekki að ég muni muna hana í margar vikur og mánuði endilega að hún muni ásækja mig en mér fannst þetta ágætt rútan ég þakka ykkur fyrir að vera hérna hjá mér við tölum aðeins um Sigurð a Magnússon hérna rétt á eftir við ætlum að minnast Sigurðar a Magnússonar dó núna í vikunni hann var fæddur nítján hundruð tuttugu og átta skrifaði stórmerkilegan bókaflokk um æsku sína og uppeldið ólst upp í sárri fátækt í Pólunum og Laugarnesi en braust til mennta ja að sumu leyti fyrir tilstilli trúar og svo fyrir tilstilli bókmennta var róttæklingur umdeildur maður hrífandi persónuleiki við ætlum að sjá brot úr kvikmynd sem Jón Egill Bergþórsson og Arthúr Björgvin Bollason hafa gert um Sigurð og verður sýnd hér í sjónvarpinu á næstunni þetta er þegar ég er ellefu ára eða svo en hvað af því sem hann hefur fengist við skyldi hann sjálfur vera ánægðastur með ég er náttúrulega ánægðastur með það sem ég hef gert fyrir

mín eigin ritverk en hvernig ferðu að þessu að koma þessu öllu frá þér þá sagði hann ég bind

mig við stólinn ég sem er svo myndræn sé allt fyrir mér myndum ég sá hann alveg fyrir mér með

stólinn saman til dæmis konan er maður þótti voðalega skrýtið heilt hefti

skrifuðu um kvenréttindi ég er mjög ánægður með þessi

sex ár þarna þar sem mér hefur þótt kannski vænst um eru ljóðin hans og þá er ég ekki að tala um endilega pólitísku ljóðin þó þau séu mörg mjög góð heldur ekki síður þar sem hann opnar á dýpstu og sárustu tilfinningar í í mjög persónulegum ljóðum ég held að hans mikli mikli áhugi á mannréttindum eigi rætur

að rekja til þessa ástríðusambands sem hann hefur átt í við Grikkland alveg frá því hann hann er ungur maður hann þekkti mikið af fólki sem var handtekið og hvarf á tímum

í Grikklandi við fórum yfir allt verkið með Sigurði bárum saman við þýðingar á öðrum norrænum tungum til á Norðurlöndum þessi mynd gerð af Jóni Agli

Arthúri Björgvin Bollasyni fjallar um Sigurð a Magnússon Kópavogur byggðist með sérkennilegum hætti í kreppunni og eftir kreppuna fólk sem ekki fékk lóðir inni í bæ það fór og leitaði sér skjóls í Kópavogi reisti hús sum af vanefnum Leifur Reynisson sagnfræðingur og kennari hefur skráð þessa sögu meðal annars með hliðsjón af sinni eigin fjölskyldu Leifur þetta bókarkorn fjallar um afa þinn og bróður hans sem byggðu hús hérna stuttu eftir kreppuna í Kópavogi þegar var hérna eiginlega ekki neitt og þetta varpar miklu ljósi á það hvernig hvernig Kópavogur varð til sem núna næststærsti bær Íslands já afi minn og bróðir hans þeir settust hérna að alveg í upphafi byggðar í raun og veru átti engin byggð að vera hérna á þeim tíma það voru ákveðin öfl sem reyndu að koma í veg fyrir það að hér yrði einhver byggð og það er að mörgu leyti áhugaverð saga en þeir byggðu nú samt það var mikill húsnæðisskortur ríkjandi í Reykjavík voru utan af landi höfðu engin sambönd erfitt að komast að voru dálítið á hrakhólum í leiguhúsnæði hér og þar fréttu síðan af því að hér ætti að úthluta lóðum og voru fljótir að bregðast við urðu sér út um sinn blettinn hvorn og síðan upp úr því þá fóru þeir að byggja og voru fluttir inn ekki seinna en snemma árs nítján hundruð þrjátíu og níu þetta byggist upprunalega hér af frekar fátæku og fólki eða hvað Kópavogur já það var nú gjarnan haft á orði að þetta væri

gárungar alla vega sem höfðu það orðfæri í frammi að þetta væri ekki merkilegt fólk sem hingað kom þetta var fátækt fólk já harðduglegt

engu að síður kunni að bjarga sér já vildi búa út af fyrir sig vildi koma sér upp

eigin húsnæði það var ekki hægt í borginni sem er ákveðinn áfellisdómur finnst mér fyrir þá var þetta bjargræði að koma sér fyrir einhvers staðar útjaðrinum og þetta var einn helsti staðurinn það var hérna í Kópavoginum

þeir fóru fyrst á milli á hjólum hér hefði engin byggð myndast á þessum tíma hefði ekki verið fyrir hjólið því ekki höfðu þeir ráð á bílum frekar en aðrir sem hérna byggðu upphafi ekki voru neinar strætósamgöngur það var langt að ganga náttúrulega við verðum náttúrulega að gera okkur þetta í hugarlund eins og þetta var að hér var ekkert og ekki nóg

hér var fyrirstaða því þetta var mjög grýtt holt það var mikið stórgrýti menn fengu hektara úthlutað og þeim bar að girða svæðið af og ryðja svæðið því það átti að

eiga sér stað garðyrkja það var svona hugmyndin með þessum blettum það var að menn ræktuðu blettinn og það kostaði þó nokkuð mikla fyrirhöfn að ryðja svæðið og þurfti

dínamít og bara hamar og meitill og einföld verkfæri því ekki voru stórvirkar vinnuvélar þá að þetta

þetta gerist í miðri kreppunni kringum nítján hundruð þrjátíu og fimm að ríkisvaldið ákveður til þess að létta fólki lífsbaráttuna að búta niður ríkisjarðir sem voru í nágrenni við bæinn og ríkið átti hérna tvær jarðir Digranesjörðin og

voru stórar um sig en voru ekki góðar til nytja en hugmyndin var sú að fólk

einhverja garðrækt kartöflur og fleira til þess að létta sér lífsbaráttuna því það var mikil fátækt það sá enginn fyrir sér að hérna yrði byggð menn máttu hrófla upp skúr til þess að hafa kannski kaffiaðstöðu og pláss fyrir verkfærin jú sumarbústað en ekki meira en það en svo fer fólk ja og þar vildu menn ekkert að hér myndaðist einhver sér

byggð á þessum tíma var Seltjarnarnes mjög stórt ja átti gífurlega mikið landflæmi alveg austur að Sandskeiði og

hérna yrði einhver byggð Sveinn Mósesson sem er ein helsta söguhetjan í bókinni ásamt bróður sínum Finnjóni þeirra fjölskyldusögu að sækja um byggingarleyfi og fengu synjun

þeir sættu sig ekki við það og byggðu samt og það gerðu örugglega margir síðan í kjölfarið þannig að hérna myndaðist smám saman byggð og nítján hundruð og fjörutíu þá bjuggu hérna um hundrað og fimmtíu manns hús afa þíns var hérna rétt hjá

nafngiftin kemur síðar en segðu mér frá afa þínum og fjölskyldu hans sem byggðu þetta þetta hús já afi kom að vestan úr Dýrafirði amma var úr Garðinum þau sem sé byggðu hérna sitt hús nítján hundruð þrjátíu og átta og það var þó nokkuð mikið fyrir því haft það þurfti að grafa brunn til dæmis og sprengja fyrir honum og það var gert bara með einföldum verkfærum síðan til þess að knýja nokkrar ljósaperur þá var vindmylla sett upp á þak hússins allt var þetta með mjög frumstæðu sniði húsið er horfið og hér er ný byggð allt í kring já hvarf um aldamótin síðustu hinn bróðirin var á

eigum við að kíkja aðeins þangað endilega bjó hérna á Nýbýlaveginum en Sveinn byggði hér seinna hús sitt nítján hundruð fjörutíu og fjögur og þau fluttu inn ári seinna þetta var miklu myndarlegra hús en fyrra húsið það var tvílyft

reisulegt fyrir sinn tíma og

já það var baðkar og rennandi vatn

ekki kamar eins og upphaflega á hinum staðnum en það þurfti að grafa fyrir brunni og leiða vatn inn það þurfti að útbúa rotþró allt þurftu menn að gera sjálfir nema það var komið rafmagn þetta er rosaleg umferð hérna en þarna höfum við skýringuna á heiti götunnar já það er rétt þegar ákveðið var að skipta þessum ríkisjörðum annars vegar í í nýbýli og hins vegar í bletti þá var ákveðið að leggja hérna þennan veg í gegn og hann fær nafn sitt af þessum

sem voru hérna norðan megin og blettirnir voru hérna sunnan megin en samgöngurnar voru mjög lélegar á þessum árum það voru engar almenningssamgöngur á þessum tíma fæstir áttu bíla menn fóru annað hvort fótgangandi eða helst á hjólum

vegir voru slæmir og sagan segir

ömmubróðir minn bjó hérna og var bílstjóri og var gjarnan fenginn til þess að ná í lækni eða ljósmóður sagan segir að það hafi ekki verið nema einn læknir það var Katrín Thoroddsen sem fékkst til að koma hingað út af þessum slæmu vegum við förum af Árnason skáld hefur ort um Skúla fógeta sem stendur í

í Reykjavík í bókinni ég sef ekki í

það er merkilegt með Skúla fógeta að hann er stórt nafn í sögu Íslands en við vitum ekki hvernig hann leit út það er ekki til nein mynd af honum þannig að Guðmundur frá Miðdal sem gerði styttuna af honum ímyndar sér hvernig hann leit út og er að styttan er dálítið í anda myndlistar frá fyrri helmingi tuttugustu aldar Eyþór ég sef ekki í draumheldum náttfötum þetta er fjórða ljóðabókin þín hvert ertu að fara í þessari bók

gaman að gera ljóð um Tómas vatt þetta upp á sig og ég fór að elta öll minnismerki og styttur sem ég sá og þurfti að skrifa eitthvað um það svo varð ég að hætta því ég var orðinn óþolandi gat ekki hamið mig þegar ég sá minnismerki og styttur og þá bara var þetta komið alveg í hálfa bók og svo bætti ég við einhverjum einhverjum draumum og hugleiðingum þar á milli ég ætla að biðja þig um að flytja fyrir okkur ljóðið um hann Skúla sem stendur hérna í

tignarlegur Skúla sveitunga minn ja hann var í Skagafirði já já ég kalla

sveitunga minn hann bjó á stóru ökrum og hluti af bænum hans stendur enn Skúli stendur ferðbúinn í Fógetagarðinum hann er ögn

harður og hann horfir brúnaþungur yfir á stéttina hjá Hjálpræðishernum þar stendur brauð sem laumaði til hans Skúli blístrar á hestinn orðinn óþreyjufullur að komast af stað því hann er með í höndunum IKEA teikningar að nýjum innréttingum í

leggur kollhúfur en kapteinninn setur á sig gítarinn og leiðir hestinn inn í garðinn Skúli mælir fjarlægðina og ætlar að sveifla sér í hnakkinn en hvernig sem hann reynir nær hann ekki að lyfta fótunum því Guðmundur frá Miðdal hefur troðið honum í svo ég er hérna með stórglæsilega bók þetta er Edda í Englandi bundin inn í leður og á gæðapappír hérna er hjá mér

sem er hjá

sem gefur út þessa bók við ætlum að fara næst á Skólavörðustíginn þar sem að voru tvær stórkostlegar konur stórbrotnar konur Þorbjörg Sveinsdóttir og Ólafía Jóhannsdóttir engum líkar þessar þessar konur hér á Skólavörðustíg þar sem bókabúðin er núna stóð fram yfir nítján hundruð og sextíu bær sem kallaðist

bjó hérna hún stóð oft hérna fyrir utan ræddi við fólk og þótti hafa mikið skap var eldhugi kærleiksrík og heiftúðug í senn eins og sagt var í nútímanum hefði svona kona flogið inn á þing en þá voru konur ekki ennþá farnar í þingmennsku Þorbjörg var mikil kvenréttindakona og ein af stofnendum Hins íslenska kvenfélags hún var systir

Benedikts Sveinssonar eins helsta stjórnmálamanns Íslands á tíma sjálfstæðisbaráttunnar Þorbjörg var helsti stuðningsmaður bróður síns í miklum deilum um laxveiðar í Elliðaánum var hún handtekin fyrir að brjóta

og sett í varðhald í

að starfi var Þorbjörg ljósmóðir hún lærði í í Kaupmannahöfn og tók á móti mörgum börnum í Reykjavík þar á meðal drengnum Halldóri Laxness Halldóri Laxness sem fæddist í hérna við Laugaveg þrjátíu og tvö um Þorbjörgu látna orti Matthías Jochumsson ertu dáin aldna vina mín

þessi þunga raun þú varst Eldborg nú ertu orðin hraun

að frú Svendsen áheyrandi var sem reis hérna um átján hundruð og sextíu seinna byggði Þorbjörg timburhús á lóðinni hún bjó hérna ásamt frænku sinni Ólafíu Jóhannsdóttur Ólafía var dóttir Jóhanns Benediktssonar prests á Mosfelli og Ragnheiðar Sveinsdóttur systur Þorbjargar Jóhann er sagður vera presturinn í kvæði Einars Benediktssonar messan á Mosfelli presturinn sem hann saup en hann smaug um

í sál bar hann trú en dró kjólinn í Ólafía fór fyrst í fóstur í Viðey en flutti svo til Þorbjargar á Skólavörðustíginn þar hélt líka til meðan þing var í Reykjavík Benedikt Sveinsson og sonur hans Einar Benediktsson lengi hafa verið á kreiki sögur um ástarhug milli Einars og Ólafíu og sagt er að Einar hafi ort um hana mörgu hef ég fríðu fagnað sem mitt hjarta kætti en aldrei slíkri áður mætti af holdi og blóði undir brúnum búa í friði bjartar stjörnur kulda og

minnar þjóðar mærin ber í anda og sniði þessi kona kann að unna kann að vera ambátt drottning en ég finn með ótta og lotning einnig hatrið mundi hún kunna Sigríður Dúna Kristmundsdóttir skrifaði stóra ævisögu Ólafíu og reyndar skráði hún sjálf endurminningar sínar undir heitinu frá myrkri til ljóss Ólafía var margbrotin persóna hún reyndi að brjótast til mennta í gegnum lærða skólann en fékk ekki að taka

stúdentspróf þá máttu stúlkur ekki sækja tíma síðar fór hún á lýðháskólann í

í Danmörku

og lét mjög til sín taka spor Ólafíu eru víðar hérna á Skólavörðustígnum því hún beitti sér fyrir stofnun líknarfélagsins

sem seinna reisti sjúkrahús hér við götuna Ólafía hélt

um kvenréttindamál boðaði menntun kvenna og þátttöku þeirra í stjórnmálum barðist fyrir bindindi í anda

þess tíma skirrðist jafnvel ekki við að standa fyrir utan krár hún ferðaðist til Bretlandseyja og alla leið til Vesturheims og það var fyrir tilstuðlan hennar að þýtt var á íslensku hið klassíska rit John kúgun kvenna í Osló er að finna styttu af Ólafíu með áletruninni de

ven vinur hinna

heilagur andi vitjaði Ólafíu og sannfærði hana um synd og um réttlæti og um dóm þetta bar mér að höndum þegar mig varði síst eins og hún skrifaði hún seldi húsið á Skólavörðustíg að Þorbjörgu látinni og

helgaði líf sitt

í Osló fór um borgina í íslenskum búningi smávaxin kona innan um eymdina í peysufötum með skotthúfu einkum starfaði hún með vændiskonum í

konur á

um þetta skrifaði Ólafía bókina de

frá skuggahliðum Kristjaníu hún var þýdd á mörg tungumál hvergi hef ég séð eins undarlega

fólk og niður við

fari maður um blasir það við manni hvar sem litið er maður hlýtur að taka eftir því jafnvel langt álengdar svo ólíkt er það öðru fólki útlit þess allt og svipur er eins og

rígskorðaður af ósýnilegu vægðarlausu ofurafli eins og hvesst ör er bendir að marki heljarfarg eymdarinnar hefur mótað fólk þetta Ólafía varð mjög þekkt í Osló og um hana hafa í seinni tíð verið hafðar lýsingar í Noregi eins og þar hafi farið móðir Teresa í íslenskum búningi styttan af Ólafíu og gata sem ber heiti hennar sýna að minningin um hana lifir sterkt í þessari borg sem eitt sinn hét Kristjanía hún er hins vegar grafin hér í

hinni stórbrotnu Þorbjörgu Bjarni Benediktsson forsætisráðherra sá eldri ólst upp í húsinu á Skólavörðustíg sem

kennt var við Þorbjörgu hann skrifaði í ritgerð um Ólafíu Jóhannsdóttur hún fordæmdi syndina en taldi syndarana einnig hina aumustu allra jafningja sína og átti því öðrum fremur auðvelt með að umgangast þá og hjálpa þeim svo þeir gætu hjálpað sér sjálfir henni nægði ekki að boða trú sína heldur varð hún að sýna hana í verki það tókst henni á þann veg að ekki verður talið ofmælt að henni hafi verið líkt við helga menn kristinnar kirkju svo sem Frans frá

Assisi ég nefndi hérna áðan Ólafíu eftir Sigríði Kristmundsdóttur þetta er nú svona helsta bókin um Ólafíu og reyndar um Þorbjörgu líka og óhætt að mæla með henni þetta er búið hjá okkur í kvöld við erum næst á dagskrá miðvikudaginn eftir páska það er ekki þáttur í næstu viku takk fyrir að horfa